जब मे परवत के बारे में सोचन्तु तो सबते पहिले मइये मन में आँतए हिमाल्य परवत। हिमाल्य परवत की उँची चोटी है और जे भरत देश में पाओ जंतुये। और हिमाल्य परवत पे बहुत जड़ी बुट्टियु पाई जातेये जाते। हमाए शरीर के रोग एकदम खतम है जातये और हिमालय परवत बहुत उँचोए तो जाते में अप्पै आपाऊए बहुत उँचो महसूस करतुन। और जब कोइ हिमाल्य परवत पे चढतुए तो एक दिन में नाये चढ पातुने वेस्से जैस्स में आपाए जीवन में लाचे प्राप्त कर रहूं हुन तो एक दिना में ना कर पाऊँगो। जा तरीका ते में बाते जुड़ो बेयो महसूस करतु।